لا، أفظل اني اتناوله في المنزل، أريحية أكثر انك تقعد تاكل، وتاخذ راحتك في الأكل، وراحتك جداً يعني، مو مثلاً انك في المطعم لازم تقعد تركز، وش قاعد شوي جنبك، قاعد تاكل ولا مو قاعد تاكل، ولا طريقة أكلك، لازم تاكل بطريقة منظمة في المطاعم، أما في البيت تاخد راحتك مرة، أول عن إخر هدا بيتك، يعني تاكل براحتك.